والله أنا إنسان نحب الماكله ونحب النوم، نحسهم ماهمش ضروريات على قد ما هما رفاهيات، الماكله بنينه وزاده فيها وتعجبك، والنوم في نفس الوقت الواحد تاعب النهار كامل، النوم هذاك فرصتو باش يرتاح، إذن بالنسبه ليا ما نجمش نختار ما بيناتهم، نحبهم للزوزات، ما نحبش نتخلى على حتى وحده فيهم، أما كان يخيروني ونكون مجبره يعني نختار <hesitation> أني نتخلى على النوم ونبقر ديما ناكل ونجرب في ماكل.